Janxuu yandeke ján ina'a vixe jan ndute nuteján, vijunate nuu te njunedukutu uña njunidutu ndajine kutu, pero onre ndadado note kununi nituu onre dadanró nutu ján, kana njuna kutu kuina onré ndadanru nute jan ato'o njuniñan pero onré, kuu va'a nunru nutu jan nró kununi ini tuu kunró atuun iho ndono taka na'a kutu njuina, kununi inte onré kuvai ninro nutuu chikununitu nituu onré ndadanro nuutu ndojona chikuru nutu ndojona ñatuu.